naam amtaan dadon beed choneed anan yedeen ak odesituua, malsuun namsuun hingafedaa, namayaa inamaan wafuasii teetin, kaa faan si jiir woan akana siraa dargaa fetii, duub niyaa akanaa taan maan iraa kabdaa?won tamii tam midasitaa egeree?edee gafedaa.